<hesitation> Maro eky fogna koa hagniny afaka alagna ranony zegny e, <hesitation> voankazo jiaby regny zao matetiky afaka alagna rano daholo zegny hoe afaka hamegniny, de a hegna koa afaka halagna rano, de lasa hegna megny lasa kitoza de <hesitation> laoko koa e <hesitation> afaka alagna rano de lasa laoko megny, de <hesitation> patsa regny koa e na hôragna regny afaka alagna rano koa regny de lasa hôragna megny na patsa megny de zay.